Ia, ten̈a afaka hoe atao zen̈y hoe tsy momba an-jovy na momba anjovy fôtony amizô misy olo man̈ano zen̈y feky. <hesitation> Tsisy raha tsisy olo ombàny feky zen̈y ndray sirto mikoran̈a amy pôlitiky zen̈y, zen̈y ten̈a mitombon̈o zen̈y. <noise>